Keni bërë një fëtiga të shkëlqyer në atë projekt... gjithçka u realizua në mënyrë të përsosur dhe është e qartë çë keni bashkëpunuar shumë mirë. Vazhdoni kështu, jeni një ekip i jashtëzakonshëm.